Tea popo tenaa va vaan. naa na raake tamuana vonom enei nam toro tei mea hio vai a mmatoa. A hio a <hesitation> kakiu popo vai tei minana bona mararae. a vasisio bara a sue mamani. suku voen bero vuri. a matapaku va tea goe tea vasisio bona aba na vatavus nana bona ponis. amaa vasue. amaa va hatahata. Maa meha vuri vasuasun repa tavus. me anee na rake nom a hio a matoa toro tavus vaon. a popo tea aba repa mataa. ean pa tara bea kiu a matoa tapaku vaan. Bara meha taba to tara va bero vai naa. a- ama <hesitation> maa tom keara. maa tom vavinana. maa tom sinana tamuana na vasusun tamuana rori. vasue rori. Matapaku boan toro sa tapaku haana komana vaan. Me teo manin tenaa vvoen to rake vonom naa <hesitation> paupau o matapaku tenam. Mea peha hanana vai to kahi vatavus nana bona popo vai a mataa. na <hesitation> kai tavus ubenam tei mea vasisio. Benaa sue nom a vasisio. naa na sue nom a mata paku va tea goe tea kaveru. goe tea vakoara va hata. goe tea teki a taba tea meha aba. goe tea gaga komana vaan. Eve a maa tababona to tapaku tamuana nanaa mea hio vai a hata tavus nana. A meha taba vai a hata a beera to vatavus nana bona hio bona. vai hata. a matapaku va tea dee sue. tea verete moroko. Bara tea vakkavara bona maa matapaku bona. nam re tei mea hio vai a mataa komana vaan. nam toro Tara inana eteie toro vasisio ninam. Nam toro hata tea pate hio vamataa mea meha. tea haihai eve tea paku. tea haihai eve tea ponis pete. bea ponis tavus komana inu teve. enam pa haihai. Bara tea papana vai tea vasisio rio o kan sumeke me bara kan subuava. ae a naba bebeera bara o vahara beiko me. Nnabunu roho a tavaan na nopo vamataa vareko aoho. A vasue sa tavus tamuana haana. suku voen o matapaku va teo va vaan na vasi kikirra rahaka niroho a tavaan va vaan bea kan sumeke. kan subuava kiri kinom anam vaan. Ei nomanae. bean kahi tara a vahara beiko na toku ni rori bonaa vasisio. Mea tea vasisio rakaha koa ean pa Goe tea tara a aba to gaga nana komana a vaan. ge a beiko to pan nana bona rivo nea aba vai a beeraa. ge a buatom taha sapa vasuasun haan mata ri vahara beiko teoori. ge a peha otei sapa asun hau bene keara teve ge e vavina nae. Beara sa upere haara amaa mata paku bona eara pa paku eve. a popo repa tei tamuana nana. Me tea paku bona eara pa paku eve. a popo repa hio a popo vai a hata repa tei tamuana nana. Me tea paku bona popo vai a mataa ore tavus. amaa num va tea vasisio to beera rahaka nana. Murinae ean pa tara bea maa meha kiu mataa tavus komana vaan. Akiu mataa bona to sue nom naa. a inu vai a vaon to sun nana to kahi va garoho va mataa nana bona a buatom tana komana inu to hiki ninana ta vasue. Bara a meha taba to sue nom naa Matapaku va tea haihai tea ma kiu vai to he ma nea 'government'toro tapaku komana vaan sa tapaku haana. Me tea paku ore tapaku. a abat toro nata nibona matapaku va tea kiu. Kiu vai to kahi vatavus nana bona hio vai a mataa teo vamurina. Meho papana na upehe koari bona kiu toro paku ori tea gono bona von. Sa upehe haari ruen ei a kiu toro to kahi paku riori toro- toro vatavus bona a hio vai a mataa. Me tea manin tenaa. naa a rake nom tea tara a tapau komana vaan tenaa tea pepeha inu. tea totoo tea pepeha aba tapa A tapau vai a beera a mataa <hesitation> repaa tavus. Bea tapau bona mataa tavus. na vatore vonaen a aba pa tapau u. Bea aba sa tapau haana. na vatare vonaen na mei nana tea tapau. Me tapau bona kahi tavus u bei tei minana bona tara inana tea aba teo matapaku teve komana bara tea popo teve va vaan. Me eve koa o manin tenaa o bera toro tea tabae <hesitation> toro tavus komana vaan tenam. Meha i taba me. tea rotu. gunaha pete vai. Naa na tara vuen ei a rotu me to me mana. vatavus nana <hesitation> bona a tapau va tea aba bara popo tea aba va vaan. Bara meha taba me. a skuru. ore pa tei mibono kana vai to kahi vava ante mana bona popa va Nomana to tei ni raraiei. Eara rake. ena ena komana naa na rake nom o vahara beiko toro- toro no vasusu va mataa maa. ore tei mibona kona vai to kahi vava ante manaa bono vuri vai to tei ni roara nomana. Me <hesitation> amaa tom tana to tei mirori bono vahara beiko beori tei pinopino rori vaan. Toro vanao bari tea gono vasusu tea haihai bona popo teori. Me bea popo teara mataa nana vaan. ore na vatare vanaen a popo va tea'province'teara na- na beera ra <hesitation> na mataa batana. Bea manihu vaan tapau. Eve he tea komana vaan tenaa rekaha. naa na rake nom vuen ei amaa tapau ve tea papana va tea rotu toro Tavus. tapau va tea pepeha aba toro tavus teo matapaku bara mata popo. ae a tapau vai tea. to <hesitation> tea maa kiu vai to tavus nana toro tapaku. Meho papana me. haiki ta tapau to tavus nana tea matapaku va tea kiu mihina. Meho papana na hiki ni rori bona taba ann beori popo rova rori teo kasuana teori. tea vaan teori. Me beo vakokona. beori <hesitation> taneo tara inana nibona amaa tabae to hiki niriori komana inu toro tapau. o vakokona teori. Toro tapau ore ante tea. ore ante tea vavaante vaha maa bona taba ata a <hesitation> tata to rake riori komana inu. A pepeha aba kurus bau toro tapau. Beori tapau. ore pa <hesitation> a hio teori repa mataa/murinae ore pa vatore vuen ei a popo va vaan na tapau batana. Eve koa to rake sue vonom naa. tea popo vai a mataa toro tavasu.